جرب تخطط لوجباتك يعني مثلا حضر قائمة لوجبات الاسبوع عشان تتجنب العشوائية في الاكل، وزود خضار وفواكه في نظامك، وقلل من الاطعمة المصنعة وكمان حاول تشرب كميات كافية من الموية طوال اليوم، وتبتعد عن المشروبات الغازية، وكمان ممكن تقسم وجباتك الى خمس ست وجبات صغيرة عشان تحافظ على الطاقة وتمنع الجوع المفاجئ، وحاول تتجنب الاكل قبل لا تنام بساعة على الاقل وبتشوف فرق كبير.